Ah, Suen, sngoonga walaa nii enna huunde waroore e hakkille an kaa. Sabii, kulle ɗee anndumi ɗee fu, min anndaa yalla won ko woni hen leuy lewru Suen duu ka. So wanaa tan so neɗɗo jatortoo ɗoo lebbi ɗinɗon ɗii <hesitation> wiyan hitaande nde heɓii hakkunde. Ayyo.